الصراحة السكريات مرة مرة لذيذة وبعد طلعاتنا للمطاعم مرة واثنين وثلاثة وأسلوب العرض للأكل مرة يشهي ومرة يجنن، لكن لازم تحافظين على صحتك ولازم تحاولين تستمرين على الطعام الصحي، ترى صحتنا ما راح يعوضها شي، لازم نحافظ عليها يختي وبعدين كثرة الأكل اللي فيه سكريات راح يخلي عندك نهم دايم لها، وبعدين ما راح تقدرين تتخلصين منها بسهولة، حاولي تحافظين على صحتك ووزنك.